نجم كتم نفسي تحت الماء حوالي تلاتين ثانية إلى دقيقة. هذا يعتمد على عدة عوامل، كيما التدريب والقدرة على التحمل. لكن من الأفضل ما نكثرش، للصحة والسلامة!